පසුතැවිලි නොවී ජීවත් වෙන්න පුලුවන්ද කියන එකට මට කියන්න තියෙන්නේ <hesitation> ඇත්තටම අපිට පසුතැවිලි <hesitation> නොවී ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන <hesitation> ප්‍රධාන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඇත්තටම <hesitation> අපේ ජීවිතේ <hesitation> විවිධ කාල වලදී අපිට කරන්න නියමිතව <hesitation> තියෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. පාසල් යන කාලේ හොඳින් ඉගෙන ගන්න <hesitation> ඊට පස්සේ හොඳ රැකියාවක් කරලා යම් මුදලක් හම්බ කරගන්න <hesitation> ඒක <hesitation> ඉතුරු කරගන්න. ඒ වගේම අපේ <hesitation> ඉදිරියට <hesitation> අපි තෝරා ගන්නා සහකරුව සහකාරිය හරි විදියට තෝර ගන්න <hesitation> අපි දරුවො හදනවද නැද්ද කියන දේ හරියට තීරණය කරගන්න <hesitation> මේ වගේ <hesitation> විවිධාකාර <hesitation> තීරණ අපිට ජීවිතේ විවිධ කාල වලදී ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ හරි කාලවලදී හරි තීරණ අපි ගත්තේ නැති වුණාම <hesitation> තමයි <hesitation> අපිට ගොඩක් විට පසුතැවෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් <hesitation> අපිට හොඳ ප්‍රඥාවක් තියෙනවා නම් <hesitation> අපේ ජීවිතේ <hesitation> ගන්න තීරණ <hesitation> හරි විදියට ගන්න <hesitation> පස්සෙ පසුතැවීමක් ඇති නොවන විදියට ගන්න <hesitation> මං හිතනවා අපිට පසු <hesitation> තැවෙන්නේ නැතුව මේ ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි <hesitation> අපිට හරි විදියට පේන තීරණත් <hesitation> පසුව වරදින්න පුළුවන්. ඒත් අපිට පුළුවන් නම් <hesitation> පසු <hesitation> තැවෙන්නේ නැතුව ඉදිරියට යන්න <hesitation> ඒකයි වැදගත්.